<hesitation> Karazagna fizarana samihafa hita amina kiraro ndreka misy faladiàna izy a de misy vatany le isofohana tongotra iny izy a de misy <hesitation> f- misy a ba- tadiny izy a tadikiraro a de misy tombaka isofohany tadikiraro a de misy semelle ny ambaniny.